ata di'an eme kudut hang sayur ute hang ndesi. Ndesi ho'o di'a keta, nganceng na'a pisa wulang, enam wulang ko pat wulang kole, maksimal dia enam wulang, nganceng kole pat wulang, nganceng kole ute bana ute ngasang ne hitu ute helas. Manga kole nio, nio nganceng kut parut emi wae'n, jadi'n ga santan. Nganceng campur one sanggen kuah ute kudut tambah nio kudu nira ute. Ute ata nganceng kole na'a itu helas. Ute ho'o kole gampang pande'n. Cero kaut agu bawang agu nganceng kole campur wae santan one mai nio ata poli parut dite, gampang situ taung toe manga toe ma susa'n. Jadi pande lite tinggal goreng goreng ket, cero cero ket lite one one kuali.